अगर सिंक पाइप से पानी लिक हो रहल जे, तो ओकै पर एल्मुनियम फाईल लपेटे के चाहे जे। अगर नल से पाणी लिक हो रहल जे, तो नल हेंडल कोसे अवनाट बदले के चाहे जे। अगर नल से पाणी लिक हो रहल जे, तो एपोक्सी पूटी के इस्तमाल कर रहल जे। अगर नल से पाणी लिक हो रहल जे, तो <hesitation> वाटरपूर्फ टेप लगार जे। और खासकर सिंग से पाणी जब <hesitation> लिक हो रहल जे, तो प्लॉंबर के इन ही <hesitation> सब वस्तूप में ध्यान <hesitation> देने के खातिर कहल जैचे।